Keweiten yaai sama pake damung ya ma iko mo un keadaan keweiten. nyaku yaai ma pake damung empa wiliten kuman sendiri. nu nyaku nyaai memang tukang menjae. jadi sa nyaku make damung un kepa paatku saa ku paat model ti'i tuwiliten ku model ti'i. o nyeai toro paken ku mange gumereja. wos sa damung ti'i toro paken ku tu mange aki pesta, kapa sasumaan tai man ada ma nyaku make u damung santai taan un toro pakenta sasumantai. peindon kita, sa elekan lakone tou kita mondol dei masua tokan. seterona make damung um pahari hari inta kapa minake daster um papakenta tu wian bale. jadi peindon kita wangun weleos, eleken tou sa kita mondol, make la kodamung pa ondol ta. sakita mange gumereja ya un cocok tu pakenta gumereja. sakita mange pesta ina wange tu memang damung ta pesta, peindon kita toro pakwa intou o toro ca sama pake.